پہلا، صرف بھونکنا ہی خطرے دا سوچک ہے۔ سچ، کتے اپنے سریر دی پنجمہ، پونچھ، کان آدی رہائی وی پاؤ دس دے ہن۔ دوجا، صرف ماس کھانے نال ہی کتے جیوت رہندے ہن۔ سچ، کتے صحیح پوشن لئے سبزیاں اتے دوجا پوشن والے آہار وی کھا سکदे ہن۔ تیجا، <hesitation> چھوٹے کتے کٹ کست جامن اورجن دی لوڑ اکدے ہن۔ سچ، چھوٹے کٹنوں وی گیم اتے اتساہی ضرورت ہوندی ہے۔ چوتھا کتے صرف مالک دے آدیش منّدے ہن۔ سچ، کتے پاؤنواں اتے سائنز نوں وی سمجھ دے ہن۔ نہ کہ صرف۔ پنجواں ساڈے کتے اک جیہے ہندے ہن۔ سچ، کتن دی قسم پڑھ کے اتے تربیت انسار وکھ وکھ صوباب ہوندے ہن۔